Teta guasu belgica pe oajaete oyeribia reta jokope jaereta oyapo mopeti arete eh yaeta supe tembiu onbuete reta jaema jokua tenbiu reta jaeko cervesa, velgas ,patata frita etc. iru bae bae reta jou bae jokope obaire retabiko jokua... pitufo jare siporou jare fantacia jei supe retabae kuae jaebiko uesauka retaviko jokpe eh iyiwa jarebi bae iako oime bi jokopeba jokua oipota jei renacimiento flamen ko kuae jaeko mopeti maepira barroca jare uesauka arte ñowinoi reta, opaete kuae kuae reta jaeko kuña reta onboipi oopirae yave onbuajabua canata pe iyeipe bae oyerobia rebe kuaepe winoi reta jae jokuae tembiu ñaeni ñai reta bae